Bana yang ana mampu tao bolok nai dae dale ndia na'de andae, bolok ndia fen mamanak untuk nanea aopan neme u'da Anin ma neme mana'ak ma bolok ndia ana bisa fen mamanak untuk ana nakababoi anan a.